Ah, aminakay zany Turquie zany satria tonga de zany pays tonga de kiasy zany culturan'laolo zany. Culturandreo bôka any tsy karaha antsika gasy io. Reo any zany a io tonga de tanindrazana io zany a tonga de raha arovana zany io e, io zany kaofa misy olo mikitikitika tanindrazan-jareo tonga de sarotiny reo aminazy io zany tsy m- tonga de io zany tsy mivaza aminao zany io, zay.